Hatsaram-pan̈ahy zen̈y <hesitation> an̈aty jerinakà vônaloan̈y toetra raiky mampiavaka olo araiky, tsara toetra zen̈y hatsaram-pan̈ahy io. Kô fa mahita olo ôhatra oe izy <hesitation> misy raha mahazo izy, izy efa man̈ano raha direkity.